Аввал сарпӯши банка дар зери теғи махсуси кордча гузошта мешавад. Баъд кордча чарх зада мешавад, ва теғ сарпӯшро бурида мебарояд. Ҳар як чарх як қисми сарпӯшро мебурад. Баъд аз як давра, сарпӯш бурида ҷудо мешавад. Пас аз он, банка кушода мешавад.